زما په نظر زما په زړه پورې دنده او یا وظیفه ، هغه به داسې یوه دنده یې چې یو څوک وکولای سي هغه خپل خلاقیت ته رشد ورکړي، فکري او د یو صحي ژوند توازن پکې رامنځته سي. او هغه چاپیریال کې چه کوم کار کوي، همیشه داسې وي چې د شخص ملاتړي.